Gny pieces fototsy hita amy gny bisikileta da gny voalohany aloha misy gny ah kadra, gny vatany igny zany, hipetahan'ny gny raha rehetra. Da misy gny lasely, eo gny hipetraha hasia gny vodin'ny gn'olo minday anazy mba hipetraha satria mandreraky minday anazy io. Misy gny guidon hahafaha magnotakotaky anazy hoe à gauche sa à droite gn'andehana. Da amy guidon igny matetiky asia avao koa, ty aloha tsy de tena fototsy aminazy fe asia, misy gny vitesse, de na avant io na arrière, na aloha na afara misy anizay vitessse zay, da avy teo koa misy frein miaraky aminazy egny, aloha koa io na afara misy frein aminazy. Da avy teo misy gny pneus, rô mipetaky amy gny kadra igny koa. Ahitavanao rayons aby pneus regny aloha. Deee mazava ho azy misy chaines amizay koa manohy anigny pneu afara igny daa miaraky amin'ny da amy gny pedaly satria pedaly, igny hitsahin'ny tombokinao igny, mihotaky mampandroso anazy da mampihemotsy gny bisikileta igny. Da angamba zay gny tena, ah ino izy tiky zany, pieces fototsy mampitambatsy ho raiky gny bisikileta fa gn'ankoatsin'izay fagnampiny aby avao.